Oku- oku kalamwenyo komuntu ohaku thikamapo komaihumbato ge. Ano uuna wa hala ngaa okuya mpa wa hala nenge wa hala okwaadha ethikilo lyontumba nena owuna oku kala wuna ondjodhi ndjono tayi vulu oku ku adhitha mpoka wa hala oku kala. Nuuna nee wuna ondjodhi ndjono owuna oku tulamo omalalakano kutya ondjodhi ndjono ondina okuyi adha ngiini. Ano omalalakno ogo oshinima sha simana. shaashi ito kala wuna ondjodhi yontumba. wa hala okuyi adha ndele owuna ashike einekelo kutya otoyi adha ngweye itoo tulapo omatompelo gasha. Nenge itoo tulamo omaiuvo gasha kutya ondina oku ninga ngiini na ondina oku ninga shike opo ndi adhe ondjodhi yandje ndji. Ondjodhi natango oya pumbiwa okwaadhika ano uuna wa hala okwaadha ondjodhi. otashi ku kwathele opo onkalamwenyo yoye ngaa yi kale ompu. Shaashi ethimbo limwe inima yimwe hatu ningi nenge o- o- okwaadha mpa wa hala oku kala oshina oku ku kwathela moku kalamwenyo koye. Ano owushi kutya oto koko ngiini. oto koko nomikalo dhili ngiini na ponkatu mpoka wuli oshike hashi ningwa po na oshike ihaashi ningwa po. Ano omalalakano oga simana unene uuna okwaadha ondjodhi yoye nenge onkatu nenge tu tye ethikilo ohal adhika komuntu uuna wwa tulapo oonkondo nenge Otakeku wu longitha uuna takaka lalalekanena okwaadha ondjodhi yako ndjo. Natango uunongo mboka otakeku longitha okuwu pa yakwawo mboka taaka kala nayo nenge uunona mbo taka ka longa ngele oka tokola kutya otaka ka ninga omulongiskola. Ano osha simana unene oku adha nenge oku lalakanena ondjodhi yoye opo wu kale wushishi kutya owa thikama peni naamba yeku kundukidha oya thikama peni yeetwapo kondjodhi yoye nenge kethikilo lyoye. ethikilo lyoye ndi waadha olya kwathela shike kungweye mwene na olya kwathela shike monakuyiwa nenge moonkalamwenyo dhaantu ya yooloka. Ota ke kewu longitha uuna taka ka lalakanena okwaadha ondjodhi yako ndjo. natango uunongo mbo otakeku wu longitha okuwu pa yakwawo mbo taaka kala nayo nenge uunona mbu taka ka longa ngele oka tokola kutya otaka ka ninga omulongiskola. Ano osha simana unene okwaadha nenge oku lalakanena ondjodhi yoye opo wu kale wu shishi kutya owa thikama peni naamba yeku kundukidha oya thikama peni. yeetwapo kondjodhi yoye nenge ke- kethikilo lyoye ona- ethikilo lyoye ndi waadha olya kwathela shike kungweye mwene na olya kwathela shike monakuyiwa nenge moonkalamwenyo dhaantu ya yooloka